Όσον περνά ο τζαιρός, οι θερμοκρασίες αυξάνουνται, τζαι ειδικά το καλοτζαίριν τούντο πράμα εν’ πολλά έντονον. Δηλαδή εν θυμούμαι που ’μουν μιτσ̆ιά να ένιωθα τόσην πυράν όπως νιώθω τα καλοτζαίρκα τωρά. Πριν δέκα χρόνια τζαι τωρά η διαφορά εν’ μεγάλη, κάθε χρόνον τα καλοτζ̆αίρκα εν’ πιο ζεστά τζαι πιο ζεστά, τζαι τούτον εν’ κάτι που εν’ αρκετά αγχωτικόν.